<noise> inchichinme casi siempre momiktia inahuak den okachi chukozhizhin cuando se chichi okachi huei okachi machilia chikajtok yahui nipan den okachi amo chikajtok kate chichime nijki kintlazojtla ni dueño por que kintlamaka kinahuiltia tos inyejuan machilia cuando kintlazojtla huan cuando amo cuando se kitlazojtla inyejuan nijki kin aka neki kinchihuilis inyejuan momaka cuenta huan kinpalihuia nijki kinmachilia cuando kinneki huan cuando amo kate chichime pues nijki molulua huan nijki kuakijta se chichi amo kinpaktia yi on kinkakua kimakahuia in chichinme kinmachilia cuando iklan panoa por nijki chokas nijki kinmachilia cuando iklan panos. Niki tech techpalihuia nikan tua techpalihui in chichinme o tlen kinpia tlen tipo de yulkame kinpia aveces in chichime aveces choka por que aveces kinmomaka cuenta iklan techpanos tos yinon technahuatia o nijki moyolkokua in chichinme pues nijki kinmachilia nijki tlakaki huan tlachia kijta inyejuan tlen aveces intejuan amo kita inyejuan yinon kistoke yinon choka por que machilijtoke tlen techpanos okual nikan tua que cuando iklan techpanos miki se toyoyolkazhin por que yinyejuan miki para intejuan amo techpanoskia tlen techpanoskia aveces iklan de malo pero inyejuan techpalihuia <noise> este.